و الله زايدا أنك <laughs> تحفظ الصغار في قصائد خاطرا، خاطر حفظناهم وحنا و صغار و نسيناهم الكل و منفعونا في حتى شيء و خاصة القصائد ليعطو فيهم للصغار، راه بساطة الكلام لفيهم ما هي ما ينفعهم في حتى شيء حتى شيء يعني حاجه زايدا علاخر.